Is pippiusu fuanta prus cuntentus prima, poitta ca fuanta. Non tennianta nudda e de su pagu chi tennianta s'intentanta a giogai, a fai giocos po i conto e issoro e <hesitation> si dis inventanta i giogoso. Is picciocheddos deo oe invece tennete u. Dogna cosa. Pottanta custu cellulare, e tottu. Funti carrigusu de <hesitation> de cosa e fai, sport e dogna cosa e non tennente pru soddisfazione per una.